I memang mo kepaarku kwa si nike kerna si nike tii sa sia tumi sendula lebe sedap paling wo sedap sia ginoreng karna si kepaane anu sia tets nike te seta se kepaan ne wian kei ya jadi sedangkan se teu luminga mea sia nikes se tumeles karna si nike tii si rupa rupa karna siwon te tuana sia sedap siwon gorengen si sedap jadi si nike tii te si mampar ah ko sumera mola ne saya koala wele lebe sedap e wean se wenang emi menoro maa se nike pela tean kwaim be wean nik <hesitation> laromi tei me wean nike sa luar la ndei la nike jadi se waki waakat semi smero nike si patuari waakat si mi semeroo nike abasa mei menero te nike uni ya mi niki <hesitation> sera walina kei soo jadi yah ye aku tei nike se goreng engkumola se walina se tumis no wola se walina maa seoki se memange moulit memea se nike eh ginoreng wet <hesitation> satuk <hesitation> satu minggu ka apa satu bulan meka sasumera nyei minakut penoro kusa siaa wiamo se patuari waakat Maaku pedis mea semero se nike se musti nea sero ka seeme nguma nyaku kengkasih kwa ku kepaar ni saya jadi se penero nero tene teu hae kali dia mahal nae kali ya murah hesaya murah ko wedong maka toro hase mengsera kepaarku seti hako sumera molan ne saya komeng mene sedapen teu ya peilaa kula se petuari mengei saku mengei maa kabari kaa yedok mo kelak kei ni ke jadi sabane sae mei petuari weaket teles kura sera taas semenero te se nik <hesitation> mese sini womo ki manong se makiali pe weane se me rei sini bo se palin esaya wenang se mei ewa tuana terus ma sedangkan pelesir kwa se menero tea nike nda kulaa mokalo kumi ayang kali kuman satu tampa se keng kaoki se paki we ampa pulu ya taan kwa musti medo patuari si paar te nitu weta naakumola saku wedo mi sera walina oh tea mene te nike jadi minakut semero ansea males seronu jadi tuana e